कछुवे एक खास बात या चि कि येकू ज्वो पूरी जिंदगी ह्वंदि, येकु ज्वो पूरू जीवन ह्वंद, स्वो अस्सी से डेढ़ सौ साल तक रे सकद यौ कछुआ। नॉर्मल क्या व्हंद आमतौर पर ज्वो व्हंद स्वो शाकाहारी व्हंद। घास-घूस, फूल-पत्ता यू सब खंदन छिन। हालांकि, चीन मां ज्वो ब्वोदन..तखो यो द्वब्ता चि, एक दीर्घायु ह्वोंणो प्रतीक ब्वोलदन येते। तनि ग्रीक मां येते ब्वोदन कि तखो द्यब्ता चि यो हर्मीस तेकु प्रतीक चि। हिंदू धर्म मां भी कुर्म अवतार आपन सूणी व्होलु। स्वो भी कछुआ से संबंधित चि।